ارے میاں لگ کا رول سکسیس لائف میں ایک دم فلمی ٹائپ کا رہتا ہے۔ کبھی سپورٹ کرتا، کبھی سائیڈ رول میں رہتا۔ دیکھو اصل لائف میں ہیرو ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن ہے، بینا محنت کے کوئی کام آگے نہیں بڑھتا۔ لیکن لگ ایک شارٹ کٹ جیسا رہتا، مطلب کبھی کبھی رائٹ ٹائم پہ رائٹ جگہ مل گیا، صحیح بندہ مل گیا یا چھوٹا سا اپورچونٹی آ گئی تو وہ انسان کو آگے دھکیل لیتا۔ اب سوچو اگر بندہ محنت ہی نہیں کر رہا اور صرف لگ کے بھروسے بیٹھا تو کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ لگ صرف اس کو ہیلپ کر رہا ہے جو آلریڈی پریپیئرڈ ہوتے۔ جیسے ایگزام میں اگر آپ نے پوری پڑھائی کی ہے اور پیپر میں وہی کوئسچن آگئے جو آپ نے ریوائز کیا تھا تو لگ کا بونس ملے گا۔ لیکن اگر پڑھائی کی ہی نہیں تو پھر لگ بھی بولتا تیرے بس کا نہیں ہے۔ مطلب ایزی ورڈ میں بولے تو سکسیس ایک بریانی ہے، چاول چکن محنت اور ٹیلنٹ سے بنتا اور اوپر کا زعفران اور اروما لگ دیتا۔ بینا محنت کے بریانی ادھورا رہتی اور بینا لگ کے ٹیسٹ کم، دونوں بیلنس میں ہونا تو اصلی مزہ ہے۔